Io ndreka dia tsy mamoaka feo raha tsy darohina. Avy amin'ny alalan'ny dobodoboka dobodoboka atôn'olona aminanjy zany an igny no amoahany feo. Fa raha ohatra ka hoe avela akeo fogna izy dia tsy mamoaka feo fa mila dobodobohina zegny vô mamoaka feo.